بعتجد أنه راح أختار أني بجضي ليلة بخيمة على قمة الجبل والله إنها متعة ومغامرة مميزة لكن ال- الجلعة العتيجة هذي مابعتجد أنا ماب- مايعجبني التاريخ اصلا ماني من هواة التاريخ أبد بتعجبني الطبيعة والأجواء المفتوحة وهذي الشغلات.